Kwan, fir, pèt, pimi, pòbap, pòkun, pòfar, sàr, pògàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, popòbap, popòkun, popòfar, tekbap, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, popòbap, popòkun, popòfar, tekkwan, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekfir, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpèt, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpèt, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpimi, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpòbap, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpòkun, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, tekpofar, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, pobòbap, popòkun, popòfar, ɗeri. Ɗerigàk, ɗeribap, ɗerikwan, ɗerifir, ɗeripèt, ɗeripimi, ɗeripòbap, ɗeripòkun, ɗeripòfar. Ɗe ɗeri, <hesitation> sarkɨgàk, kɨbap, kɨkwam, kɨfir, kɨpèt, kɨpìmi, kɨpòbap, kɨpòkun, kɨpòfar, kɨsàr. Ɗeri kɨtekkwanpogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, popòbap, popòkun, popòfar, ɗerikɨtekpèt, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, popòbap, popòkun, popòfar, tekpimi, ɗerikɨtekpimipogàk, pobap, pokwan, pofir, popèt, po Popimi, popòbap, popòkun, popòfar, ɗerikɨtekpòbappogak, pobap, pokwan, pofir, popèt, popimi, popòbap, popòkun, popòfar, ɗerikɨtekpokunpopòbap, popèt, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerkɨtekpokun, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar. Ɗerikɨtekpor, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗeribap, ɗeribapkɨgak, ɗeribapkɨbap, ɗeribapkɨkwan, ɗeribapkɨfir, ɗeribapkɨpèt, ɗeribapkɨpimi, ɗeribapkɨpobap, ɗeribapkɨpokun, ɗeribapkɨpofar, ɗeribapkɨsar, ɗeribapogak, <hesitation> pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerikɨtekkwanpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerikɨtekfir, ɗeri kɨtekfirpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗeribapkɨtekpetpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar, ɗeribapkɨtekpimipogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗeribapkɨtekpobap-pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, Popokun, popofar. Ɗeribapkɨtekpokun-pogak, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗeribapkɨtekpokunpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗeribapkɨtekpofarpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, tek, ɗerikwan. Pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar. Ɗerikwanpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar. Ɗerikwankɨtekbappo, kɨ tekkwanpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗeriifirkɨtekfir dede. Pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗerikwankɨtekpetpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗerifirkɨtekpimipogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗerifirkɨtekpobappogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗerifirkɨtekpobappogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar. Ɗerifirkɨtekpokunpo pobap, pokwan Pofir, popet, popimi, popobak, popokun, popofar. Ɗerifirkɨtekpofarpogak, pobap, pokwan, fir, popet, popimi, popobak, popokun, <hesitation> ɗerifirkɨkwan, ɗerifirkɨpet, ɗerifirkɨpimi, ɗerifirkɨpobap, ɗerifirkɨpokun, ɗerifirkɨsar, gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobab, pokun, pofar, sar. Ɗerifirkɨtekbap, gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobab, pokun, pofar, sar. Ɗerifirkɨtekfir, gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobab, pokun, pofar, sar. Ɗerifirkɨtekpet, gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobab, pokun, pofar, sar. Ɗerifirkɨgak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobab, pokun, pofar. Ɗerifirkɨtekpet, gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobab, pokun, pofar, sar. Ɗerifirkɨtekpimipogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗerifirkɨtekpobap, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar. Ɗerifirkɨtekpobappogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar. Ɗeirfirkɨtekpobappogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerɨfir Tekpokunpogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerifirkɨtekpet. pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerifirkɨtekpofarpogak, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, ɗerifirkɨtekpofarpo ɗeripet, dedei. Popimi, popobap, popokun, popofar, sar, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobab, popokun, popofar, posar. Ɗeri kɨ, <hesitation> ɗeripetkɨsar, gàk, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar, pogak, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, pofar, ɗeripetkɨtekfir. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗwerifirkɨtekpet. Gàk, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗeripetkɨtekpimi. Gàk, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗeripetkɨtekpobap, pogàk, pobap, pokwan, pofir, popet, popimi, popobap, popokun, popofar, posar. Ɗerifir, ɗeripet dedei. Gak pap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗerii, kɨpi, <hesitation> ɗeripetkɨtekpobap. Gak, bap, kwan fir, pet, pimi. Pobap, pokun, pofar, sar. Ɗeri petpetek pokun, gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Gak, ɗeri pimi, kɨ tek, kɨ sar. Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗer pimikɨtekpet. Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, ɗeri pimi kɨtekpobap. Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗeri pimikɨtekbap. Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗeri pimikɨtekwan. Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, pofar, sar. Ɗeri pimikɨtekfir. Gak, bap kwan, fir, pet, pimi, pobap, pokun, Pofar, sar. Ɗeri pimikɨtekfir. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pòkun, pòfar, sar. Ɗeri pimikɨtekpet. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pòkun, pòfar, sar. Ɗeri pimikɨtekpobap. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pòkun, pòfar, sar. Ɗrei pimikɨtekpokun. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pòkun, pòfar, sar. Ɗeri pobap, <hesitation> tekpofar. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pòkun, pòfar, sar. Ɗeri pimikɨtekpofar. Gak, bap, kwan, fir, pet, pimi, pobap, pòkun, pòfar, sar. Ɗeri pobap.